Ty fanaova sôvy vinegra amy ty salady io zane, mangalaky rehe salady atao mali-, sasao laio, mangalake rehe tamotesy e, mangalatsy rehe tangolo, le tetetehio tangoloy, tetetetehio ka vôtabiay, le avy eo aharo amizay iareo le isiao vinegra, isiao menake, le asio sira kedekedeke izay zaka ty lelao io, ame raha io ine